Fitaovana fototra hita amin'ny bisikileta ah, misy aloha izany ny pedale de misy ah ny axe centrale, misy ny chaine de ireo ah no miara-mihidina vohizina amin'ny tongotra de mandeha ny bisikileta fa akotran'izay ety ambony mbola misy ny seza fipetrahana, ny cadre ny gidon ary ny hisatra na ny frein.